Ie, misy ireo sakafo heverina fa manatsara ny fahitana, ohatra amin'izany: ireo sakafo zay miloko volomboasary rehetra sy ny miloko menamena ohatra amin'izany ny karaoty, ny papay, ny voatabia.